In ngɔ ba weyi rhi imeng ngɔ goi shɔ yurhe nerha ngɔ dzurɔ amɛn merha ubin ku tsu adalilai akɛ wu nying ngɔ ba weyɔ rhi imang ngɔ de dzin iya ngɔ de funu ngɔ ifuna iker ko unaha abe ko nga kpɛ ngɔ dzurɔ nga itser kuma ba banga kuwa nga ba sei sa itser awu a uvaa ntaar kai ngɔ ba weyɔ ri imang ngɔ goshɔ ikarh adaa nana duk ubin mbɔ ka be nungɔ dei ni ivangha ba wei seimbɔ vii aba adɛɛ ikau uwani ai dzoweka si dzowe ka ĩ ĩ amma duk imang unergwar kishoo akwai ubin mba ka ni gɔr gɛ anfeni ke wu umaa uka abina ku dzin uwhɛ goi uwhɛ̃nu dzisiwe abɔɔ uwhɛ dukubin ku korhu farhu nu nang gaba ngɔ nya ubin ngɔ ku be shia kpɔngɔ ku kpo nerh imang kawu ne imang nga deba nga na dzing. Nga ba ba maanga ai furha wea utsuwa ngɔ bawu tsuwa ikei nerha seidei mɛn fɛnnum mɛn ba fɛn mɛn unum ba bemu nga ko kuma ba gu atorh ngɔ ivnga ba tsingge <noise> ngɔ de kpoo ubin ku takame bin ngɔ ku bee nu fung ngge ngge tsu imang saki goi ngge amɛnu nerha ko kuma angɔm ko nga awu aki ngamɔ ngɔ ba weyɔ rhi imang ba tsingɔ nyi wanirhirhe mbɔ ba gumbɔ gɛ ĩ awu wani ha tsinyanungɛ kuma aba bei nerwɔ ko kuma aba bei tser nga de yiwu ba gumbɔ decewa ngɔ wu nerbin toh yende ku wheng iwoi ki nyasha nu cucii haka mbɔ ka nyasha na a yɔrh ngɔ don se ngɔ weyɔ rhi imang ngɔ weyinu nu uwɛk amma ngi ba shionu uwhek ba rerha kata rhi ngɔ bde mbɔ sɔ gɔr mbɔ de cewa ngɔ zĩ ibei ubin ni iya nerhawɔ nu kpɔ ngge ngge itsu ngrawubin takamame bin kpuha tsu mi gɔr gɛ imang saki goi ngge amenu nerha ko kuma amɛnu funga kishoo.